नंबर सात हमरा सबसे मन परेवाला नंबर होगेल त इ नंबर हमरा काहे मन परैता मन परैये दुगो कारण बा । आब दुगो कारण कथी बा दुगो माहान खेलाडी एगो पोरचुगलके क्रिस्टीयनों रोनाल्डो त एगो इंडियाके महेंद्र सिंह धोनी । एगो फूटबलके माहान <noise> खेलाडी बा त एगो क्रिकेटके माहान खेलाडी बा। ओकनीके हमनीके भगवान मानैसि <hesitation> है फूटबलके भगवान मानैसि <noise> क्रिस्टीयनों रोनाल्डोके त है क्रिकेटके भगवान मानैसि धोनीके। आ लैकेसे हमे ओकरा टिभीमे जाहियो देखैत रहली त ओकनीके जर्सी नंबर रहीत रहे सात त उइहे जहियो हमनी सात नंबर देखैत रहली त उइहे कारणसे हमर मन परेवाला नंबर होगेल सात। आ हमे कहबो जाइसी त केहु हमरासे पूछैये कि तोरा सबसे मन परेवाला नंबर काहे हौ रे? त हमरा कहैसि हमर सात बा। आ कहैये काहे नंबर सात मन परैसौ? त इहे दुगो कारण देइसि उहे क्रिस्टीयनों रोनाल्डो आ महेंद्र सिंह धोनीके । आ आरो कथी बा नंबर सातसे आब जैसे इहे नंबर सातके लेके औरो टाल कुछो बा आब जैसे कि केहु हमरासे कहैये कि तोहर नंबर तोहर मन परेवाला नंबर बता इबालामे पैसा लागल जाइसै कुछो कुछो करल जाइ त हम उइहे नंबर सात कहैसि। आ दुनियामे सात गो अजूबो बाटे हमनीके थाह बाटे आब उ अजूबा सबके नाम कथी कथी बा हमरा नैखे थाह जैसे कि एगो है ताज महल होगेल आरो कथी कथी बाटे उइहे अजूबा सब ।